Cuando kiau gua ki tikiey kiau kiuk u tuu mpiu ntsang lme bi candis y entonces kian gua telen y tnanan deru con gua kieyet deru abugan kuando en tiempo en agosto cuando ru ata y despues ya ljijuñ ya nda nkieje limi entonces despues kjuende chiñi kiaun riat tanan y kjuende cuando lii deru ki kieyet deru ki kieyet tnan y ru kit kiet ttanan kkian liek y entonces ru kian tuen nda guakamole y tagueman y tujan ru chiaung y entonces despues tgueman stakat dpay y ki ntju kjuende pa que lae kaui biu y aveces cuando tnan mje con mjie y con tostadas todo lo que lii nda nkeje bi kandes aveces kjuende tnan ru chiaun tuen con ru pan dnua que aveces nda tan con mianki y deru nda lancalp nda lsue biu biu biu pan dnua entoces bibiu nda lankalp kjuende tueban dpay stacat y igual y entonces bijiy tauin biu tanaunan kjuende y aveces taue nkjuende kara mjie diyet kjuende taguemp de ru chaung ke nu nami kada nep kuent nep ma ne de ru takalban aveces rakjial pagas como asi diyet ru mjie de ru takalban ru chaung y de ru nu namip y kun nda ki ntju kataju kun ru stakat y ru stikiuang ñkijily y taunan naunan nip dañu me pero kumu kanuye ma pur npiay ke de ru tauin y siempre nda ma nme biu kandes ke nu nda mnamip aveces nda mang naung y bi ya bu nda lame y nkjuande aveces tanaunan kun ru mjie daua ke tauin ke ndu peje nju bikiuang ke nda lantuaja lankasp ramjie y kjuende dapay peje kjuende stakat y meje nep ndu kjuende peje ru chaung. Nda lancalp nda lsue biu biu biu pan dnua entoces bibiu nda lankalp kjuende tueban dpay stacat y igual y entonces bijiy tauin biu tanaunan kjuende y aveces taue nkjuende kara mjie diyet kjuende taguemp de ru chaung ke nu nami kada nep kuent nep ma ne de ru takalban aveces rakjial pagas como asi diyet ru mjie de ru takalban ru chaung y de ru nu namip y kun nda ki ntju kataju kun ru stakat y ru stikiuang ñkijily y taunan naunan nip dañu me pero kumu kanuye ma pur npiay ke de ru tauin y siempre nda ma nme biu kandes ke nu nda mnamip aveces nda mang naung y bi ya bu nda lame Y nkjuande aveces tanaunan kun ru mjie daua ke tauin ke ndu peje nju bikiuang ke nda lantuaja lankasp ramjie y kjuende dapay peje kjuende stakat y meje nep ndu kjuende peje ru chaung.